<hesitation> patuari waya nyiin cirita talaeng ni innii <hesitation> martelu kuman samisalnya ko me pepakene martelu memedomi paku ko welah tu beton saa beton pake mi <hesitation> paku beton sanang kayu make mie <hesitation> biasa- biasa jadi komedomi paku welah witu tubalak kai pengegorom kwa yah berarti medomi marteluku penete- nete kenula penete- nete kenula kayu itu so itu pese sambungeneng kayu isusu ngelang kayu wealah paku sela edoni martelu welatum balah kempa koselah itu pe nete nete nete nete ken kaitu mesam bungalang kayu tuanakan seblah jadi dua pakui welah tuana terus kayo tume sambungan la terus deimo tuana itu.